Tonriá tá nrikó luxhí andeko vilo andenkó ya'ata <hesitation> kudí, tiki machexi nreku va'a diki xhichí <hesitation> cheutili xhí ndia ndiaxi ni iinxi kaungan dekukandó <hesitation> ati'ó, dana'a chedexhí <hesitation> dení ka já koó yukan <hesitation> aku ajan dekuxhí koo yandió <hesitation> xhiní, na cuenta ní kidandé kinokue dandió ña kó, koo taxhí tá <hesitation> takiti hó atiultixhí kó <hesitation> den dios oxhini na cuenta ni kindo'í.